Hiŋi i waa i jii kpandi mi. Hiŋi i wa i jii kpandi mi, i ta ina ya cɔpuɛ a. Ii ta sa. I jiiɛ kɛ kuŋnda ɔ. Ya jiiɛ kɛe kuŋda ɔ, kɛ ya sii ta lɔ. Ai to na nu wa ai kpaŋdi. Kɛ a wii. Bɛma i waa i jii kpaŋdi mi, i waa i jii kpaŋdi kɛ i suɛsuɛɔ. Aa kpaŋdie, aa wiie, kɛ ya mui cɔpu leŋɔ. Kɛ ya ya feŋ mɛsɛmɛsɛ nu kɛ aɔ. Ya bande ya feŋ nu kɛa a lɔ, kɛ ya lɔ basa binda la. Ya basae binda la, kɛ ya bi i ya kɛa i la len len. Ii tia mina len len. Bɛma aa kpandie mu. Ii be a mi lɔ-ii be a kɛna lɔ i la ii ya mu vuuu. Ii be a ma kɛnu wa. Bɛma ya mae kɛnu, a yɛ ii la biŋda. So i ya bi na len len. i tia aa bi na léŋléŋ. Kɛ ya binda, kɛ i ya basa i ya waa i tona jii kpandi mɛ nu mi ii ya baŋ. So ii jii kpandiɛ mi lɛi bi wa. I be a mi kimu lɔ i bɛ jii kimae mina, kpele!